Au tasuka ma binatane ma haho, puw'e, uda poso, kaunawa au tasuka re, karna mama, haram re teari, haumama ite ari laku ite date penyakite, <hesitation> berupa penyakit ilai riyaite ma itati waya, taneu ruma maika, au maika ume ina kamanu ume, ina kamananu cacing, laku ina kamananu ma pokonya rupa rupa kamananu ni kaema, pokonya rupa rupa kamananu ikaeka ma. mika teikas rupa rupaei, jadi ma ma ma tasuka ya, apalagi pueu, pue maika sabarang, ika pokonya ika kau munawai ka, ika rupa rupa ima. jadi kau bisa imama tai bisa retera aya, he musti tehune namata, tabole naruwe kalu irue ma ma ipuna penyakit riya aite.'